Inuèn ásè ábub ufók ké ányè ámmò ánè ékáyá ékà nyòng usung, éké kukpò mfàng édi, édinàm, èká èkè kukpò, èkèkujpó, èkèkujpó èsuk èdi dong, élóng, elóng, élóng, ékukpò ndàk utèn, ékukpo nwup énàng ésuk ékàmà ésuk élóng, élóng, élóng, élóng, élóng, émàlòng ènyè <hesitation> ámmò édi lòngò dè.